Any Alemagne ndreky milamigna koa eké satria mafy displinina na fako io afa misy plasigny ana ko tsy manaraka igny anao efa mafy be na mande prison na misy lamandy amenazaré avakeo zaré akagny miasa mafy avakeo koa tegna tia olo mianatra zare akagny zany.